Ok a au geku ai vanuga magulina a maguli agiana pana kamuagia <noise> au vavine aurai ne vavine geria karoai au kia pana inaina e gulu valigu keina pana ao kamuna vearawa valigu pere au kamuna vearawa valigu ia gera mahuli raka veaina pere nama e vanuga iana raka pagara vanama iwa e pagara fair ia gera ugamagi e ia gera kalav kalavo aonai, au vavine au paku paleu nai ne au geku ugamagi wa <noise> ve ovaova valigu gena inagulu kolemana wa vavine manuole ia ge inagulu koukouna na pene o geve ugamagi veveni namanamana aonai wa au rakaiara ilana ai ge laka agi oa rana kwalana ila geria <noise> vanuga aunai raka maguli ge giana e namana auna wa kalara kalavo kalavo na ila ge magulina na pere rekeara geriai aukavagi au rakavara aorai ga laka oana niuniu kalara ga kalagina <noise> kuku rakavara ga apina ga anina or ga euana vanuga aonai wa eau veaira wa vanuga eva rakavana ga niu rakavana ne au rakavara aurai ga ga inaina kawakawa na <noise> ga kila kawa kawa na or era ugamagi geve leana wara nao vavine kwapona au geku maguliai e vanuga aunai au pamaguli aunai au geku veva kala. Agiana wa gia gera vanuga velera kamura pegere kalavo kalavo gavamani pegere nogi venia, ara a inagulura tulu ra pegere veamai agira or misin rekeara pegere veamai agira or veavu veavu rinara pegere vakalagira kwalu voi voi aonai or gulu valigu famili repara aurai pegere lakagi oara me oa E au ma auku maki ave va rakarana wa kwalana oi gemu ugamagi lea pakurai <hesitation> na oi ugamagi rorirai pono ma apia taimu nai wa <hesitation> oi wa pono vevakava pene aumu e vivina or ai gelegele ove gia alina pono laka waikule vanuga velera komara geria oi pono kwau kwau ali oi pono noginogi oi gemu ririwa gemu vivi pono kilagia aunai au a ugamagina oi pie vakava mu kwalana oi pie gia iligamu oi o ririwana oi vanuga ono varana geria arurai wa veaolea wa gohinogi oina o kalara wa ne vanuga gena ve gia aura velera maki egira ia gelerai ma gera inagulu <hesitation> aura kopura kopura ila geriai pe lakavanagi ila pe va kila ria ai e veaina ga ririwana ai gema grupu egia paga kala mavavua ai ga ririwana e raopara pere ovo wa kulau aina pa aleva ne ga nogina oi gemuai rele paura o wa eau veaira pono venimai ai pa aleve alve <hesitation> kavai wa apae apea gera kavai wa varovaro gu ura pe nogiria sidlings pe nogi <hesitation> ne ai pe varovaro kwalana ia ugamagira pevakalavo kalavora ne ugamagira rekea maki pere lekwa lekwa ria wa eau rakavara rekea aurai ia pa e laka oa gera ova ova inagulura pe bisi pe inagulu ma aura magera famili.